So a defoowo tan huunde fuu ko mboowɗaa waɗde, aɗa waawi waɗtude hen huunde wonde nde a woowaa. Jon kaa ɗun woni so a jiɗɗo waɗtitidde ɗi ndefu. Nde ngaɗɗaa non kaa fuu, <hesitation> waylititto. <hesitation> Saa ƴeewii, homo fuu ana jogii hen faamu mun e no waɗirta. Eyyo, min kaa non njiirumi.